He māhele liʻiliʻi ka laki ma ka lanakila ʻana a ma ka hoʻokō ʻana i kekahi pahuhopu. No ka hoʻokō a lanakila, pono ka hoʻomākaukau nui a me ka hana nui ma luna o ke kuleana. Eia naʻe, i kekahi manawa, loaʻa mai a komo mai nā mea laki, nā mea i wānana ʻole ʻia, a <hesitation> he laki maoli nō. Akā, pono e hana nui.